هلا شخبارك شمسوي عساك بخير يا رب ما تقصر والله ايه والله شرايك نطلع اليوم نتغدى ويا بعض في مطعم وايد حليو ايه كنت ابغي اعزمك فيه فخل نروح ونلتقي مناك وبعد انا ادري ان عندك اجازة يعني فليش لا خلنا نروح نستانس جذي نفك على روحنا شوي